أوكي، قبل الأول زيرو، وبعدها نجول تسع أرقام، فهو يكون زيرو <hesitation> ثلاثة وخمسين <hesitation> أربعة وستين <hesitation> ثلاثة <hesitation> واحد و عشرين <hesitation> اثنين <hesitation> ثلاثة.